आजा टाइम मा जो लोग दवाई ल्योन्ड लगया छिन अर अपरी लम्बी उम्र कन लगया छिन वेगु समाज पर इति अछू असर क्वे नि पड़ी जु पहला लोग छिन उ भोत मजबूत छिन भोत अच्छा छिन अर जु आजा लोग दवाई खाण्ड लगया छिन कभी खूटा दर्द कभी ऊना सर दर्द छिन अर वो बिमारियो मा ही चलिया छिन पहला लोग अच्छा वोन छा जु ज़्यादा दवाई नी खानच।